أفضل الذهاب في رحلة مع شريكي. لان الرحلات مع الشخص اللي تحبه تكون مليانة لحظات خاص تقدرون تستمتعون مع بعظ تتعرفوا على بعظ اكثر بس الراحة مع الاصدقاء برضو ممتع لكن مع الشريك تحس بمشاعر أعمق وتحس ان الشخص ذا يقاسمك الحياة صدج.